<hesitation> ndakilechoo rani imachiwe anoo achame ale amache awoo town, town ko neu eldoret. Akonawe acham awee eldoret ko ngait eldoret, achame poisyet neu iin ngait town ngunoo achame mung'ara. Atou a a acheng korikkonacheng korik acheng koo akot nepo kinyozi, konotok ko nepa kinyozi koamu mii rapinik ing'ewny ah atau mung'aret atou atil sumek. Konatil sumek anyoru customer ek achame ame mung'aranatak akatinye choronok, acheng choronok chechuk sikopwane komutwo customers, aae mung'aret akakonor rapinik apas rapinik koyeit mahali, acheng'chigei ako koo. Ko ne chengchigei koo, iai mung'aret aas kokaia nini iwal mung'aranatak iwe kiit agee. Ko ngiwendi akot nepa ingoroik itau nepa ingoroik iai mung'aret ap ingoroik akicheng'e choronok kiche kuuk kochang kokainaage, ako kakwo sapeng'uun parak. <hesitation> koapwati ale kii nekaran notok eng sapet nachame anee.